אלא כנת נפתר באש נאכל ג'וג אנואע דיאל אלמאכלה טול חיאתי, נכתאר אלכסכס ואלפוואכה, עלאש؟ חית אלכסכס אוכלה מגרביה תקלעידיה צחיה אוא מומכן תבדל פיהא אלח'דר ואללחם חסב אלמזאג', אוא מא כתמלש מנהא בסהולה, ואמא אלפוואכה כעתעִי לכ א־לטאקה ואלחלאוה טביעיה אוא פיהא אלפיטאמינט ללי כאתחאצ'ף עלא א־צחה, אוא בהדא א־ז'וז תקדר תעיש מרתאח, תשבע ונהון בצחה מזיאנה, אוא חתה נציף שוייא אלחלאוה פי חיאתי.